Gny fitahiriza tongolo vo tongolo lay izy io da tsotra. Ah apetraky amy toera tsy de mando sady tsy taratsin'ny masoandro loatsy. Nofa mipetraky amizay izy, mipetraky soa eo avao, ndre ombia ndre ombia io tsy simba gny tongolo igny tongolo lay nofa mipetraky eo maharitsy igny, azo apesa amy fotoa rehetra, nofa tsy mando avao, tsy simban'ny gny rano. Fa io kasihindrano indray mandeha da simba ka tsy afaky tahirizy.